Allor quann m' scet 'a matin 'a primm cos ca facc, vag dint 'o bagn, m' facc 'na, m' lav, poi facc 'na bella colazione. 'A colazione è fondamentale. <hesitation> M' piace 'o cappuccin, m' piace nu bell cafè. Però 'o cafè comm 'o fann a Napl eh, no chill fatt, come dicono al Nord liscio, ma che schif è stu caffè liscio, a me nun m' piac proprj, mamma d' 'o Carmine mij. <hesitation> E aropp ca m' scet vag 'a faticà, aggia dicere, stai là tutt 'a jurnat annanz 'a nu computer, poi t'abbrucian 'e cerevell no? Pecchè ovviamente, sient 'e problem d' 'a gent, pecchè fatic cu 'a gent e arriv ca t' fa mal 'a capa. Poi quann fernesc 'e faticà però e dipende nu poc 'a jurnat. Allor. O m' vag 'a allenà, pecchè 'a ditt 'o miereco che è fondamentale insomma fare lo sport e quindi m' vag 'a allenà. <hesitation> E si nun m' vag ad allenà, <hesitation> jesc cu 'e cumpagne meje, <hesitation> per esempio. <hesitation> E poi quann torn 'a casa, ovviamente comm 'e semp m' facc 'na bella doccia e m' piace verè assaje 'a televisione, quindi momento di relax la sera, m' veg 'a televisione, preparo 'a cena, pecchè nisciun m' 'a prepar e <hesitation> m' prepar pur 'o pranz p' 'o juorn aropp no? Accussì stong già organizzata. E poi <hesitation> che t'. E poi che facc chiù? E poj aropp ca preparo lavo tutt cos e m' mett 'a verè 'a television. E chest. M' mett dint 'o liett e 'a matin s'accumenc n'ata vot punto e daccapo.